Kubani nmunya shatani kulim taƙu ruɗeɗi kuwani nɗah, walah ndanata wutu kubani kulini wachi arzikini, kubah nmunya shatan kulini tak si ka hilanti kawa da kowa, wachi arzikin mah tana nu tushe magu wutu ndanati iyayi sdaƙu hara arziki toh tushir arziki nana nu madankar. Amah ngawi kulilurr akwa zamau ngani ga wuti nɗulaka kadaka na jirar mah aɗi afiya dawa amah ƙusi nzi kuluni tanka ganani. Gana ngani tita wutuni nɗikusida abar ganani tadi wuti akwa laku na ɓɗakuwa, amah mar nduwa. Tin tsutsini ɗah cigaba kah bara hala pada gusi hara mun, haram sakanckya ndah huwiwini. Amah ngani kulini ƙuzi haramun gardaga chaga akwa wulari gana kwa bara muni viti haramuni akwa laagu sima. Toh ndilakani mah kubani ƙa kurti harti achari tah sidi nɗukur kuwariwa amah nɗu kurni tadi kuba taɗi nɗukuwa kuba apah ti guwani ni apani ati a zarinkha, magadi zaniwata zarnkha kamiya aziki walaɗun arzika fisabi lillahe mah tenje faɗi bah. Ashina nɗi ngari ɗupah ta bwata kara nji damwa, amah zaman kulin ƙu kurti ƙa hihi, wallah gu sidah abir nbjukar akwa hara suna ɗdaluwa gana iyayeni ga tsuk ti kara ndirwa, tin ga sikar kara sim haramun ni, har kara yanti kutagu kah a haramun ni, harka si nmunta kwa viti ga si murkwa. Toh amah ma bzinkar nata hare su kal- kalwa magu luɓulata bubal ati gu palalari taƙu ngari tin ga zani mah sun tsu ti takwa wutari tsuwa kata nalah ndinata takwa guyati byam. Toh mayini an guyati bayani ku bubah ni tin zada kada sima kara ƙuti kanadi, kara ƙuti hakuri kamiya hyel nah alukti nburum titih <hesitation> kulamiya dirahadi, kulamiya kulini magu latu kiti manzih nbukat nbukat ga wutu kulamiya. Toh kulamiya ngani ti gah wuldani hyel ku haralada sunati dah tsimar alwa kuta dira haƙimi, ballintana guna hyel haktinkha, gukah mpiku, kuthl ƙumadɗe akatalaga suti ga vuwar kwa migana ngani ar salatin wa, sabude haka sai nbur kuti kadi kah kwadai, kamiya kwadai ni tadika paidawa, kwadaini tadika, paidawa, kwadain ta'dika paidawa, kwadam magu pala kwadaini an kthlarnkha kulara sakah vilaka ga wutu wukanci kamiya wala kuka nkha tasi ngungul nkha, walah kuka nkha ta krakga ndir nati adi anuwa. Amah magar ƙuti kanadi ke kutu nɗalur kah vinkarala kuragami toh bashina ndadinah taba nzi akwa duniya bha tanguɗi, Ti dara thankarlan kadi rah thawani kamiri ta ngudi wa kumin kagudi kur ti gansiti ngudi akwa di. Toh ndilakah tsunbin abir tara thawankhe kamiya nakha kamiya ga ngudin. Toh mah gari ƙuti, kanadine lashiraga a hartisi, amah abir gadi ƙuti kanadiwa. Ngadankha gaka shi- shi npu pat ama tin gadika paidawa kamiya wallah kaka a ka ta ngu- ngul kha, wallah karaka ta nƙuralaga ndir. Toh ngani asha gan matiwa wani ndulaka an viƙuraguwa, kwadair hka asi kalaga, sabuda haka kuwani ndah kata ƙuti kanaɗi ka yadanati kuthli ƙumaɗau vini mah vir ƙukuri tigu thati lafiya ga guditah alah hyel thlau, ma pahi ƙu tiri ti pichi ƙu tiri alagu lafiya tsuwa ga gudita alah hyel thaku na aluktini. Kamiya sunati hyel adi nagawa ndir nji nalaga adiwa. Hyel thlatku tapala abir kara kidini tahu pchi kah viri, ama ndah dinga vu tsiya akwa thlipu kata ƙubula kati naga, vilaka ta gura matsik wutukha tin ga kwa sisi tapala nmwala ngadan fitina ngadani kasi kata dinga dimiti ndini. Ku an bzir sal tsuwa ati tah pilah abir nini dufur tamtari toh ta dabuni akwa ncha kumayarni, kamye walah washi money ngani mah vir kura ati bzichrri lukwa matah sifi ta sifi ka dubu hufu akwa siyari ka ƙu kurit haltaka ashirari wala au daku ngani anti tarahari. Ama bzinkyar laka tin ta ƙuti ƙusimni ati tah vukwa puwa kwa ƙusim. Sai dai kandi nalri, sai dai kata nmur kadin thlintim mah dik thlintini, mah suna wutisi kandi bilalari, mah duƙu thlintini nugun ta wutu sulaka kata kili. Toh ngani kulin shin ƙu kurtu ka hilanti nburu, achi nmwalah gafiya kinr mdah nmwatalaga aikatau, kagu tsimta kagu zurta kaɗu ntamta nkha kara ƙuti binani. Toh wachi nmachi fiya dah tah mal, walchi nmwachi afiya da duƙ shinkafa da wuti suna da harti ashirada da luɓlawa. Amah ngani an mmwach kata si nzi ata kutaki ata kutadi ɓi ɓi ɓi